ي نفواياجي جو بريفار بيان نفواياجي ب اللوطو سي بوكو بلو ميو و بوكو بلو الاز مام تخير ديركسيون تاعك